Дар Марокаш обу ҳаво гуногун аст. Дар соҳили уқёнус, мисли Касабланка ва Работ, ҳаво мулоим аст тобистон гарм листу панч ёси дарача гарм мешавад. зимистон нисбатан сард дах ё аждах дарача хунук мешавад. Дар дохили кишвар, масалан дар Маракеш ё Фес, тобистон хеле гарм мешавад то чил дарача, ҳаво хушк ва офтобӣ. Дар кӯҳҳои Атлас ҳаво сардтар аст зимистон ҳатто барф меборад.